הַדָּא סוּאַל כִּיַּטְרַח בְּזַבַּא, וְכנְצַנּ בְּלִי סְעִיב בְּזַבַּא, רֻבַּמָא מֻסְתַחִיל עַל הַאַלאטִים תִּקוּן עַנְדְהוּם מְשַאעֵר בְּחָאל הַבְּשָאר, הַמְּשַאעֵר דִיָּאלְנָא מְרוּבוּטָה בְּלְבִּיּוֹלוֹגְיָא דִיָּאלְנָא, הַהֻרְמוֹנָאת וְהַתַּגַּארִב הַמֻּעֻקָּדָה לַחַיַּאת לִי כִּיַעִיש הָאָדָם, הַאַלאטִים מֻכְנָה תִּקְלֵד אֶל-סֻלֻוקִיַאת לִי כִּדַּל עַל הַמְּשַאעֵר, וְלָקִין בַּשּׁ תַּחְס בְּהּוּם בְּסַח בְּחָאלְנָא, הַדָּא שִׁי כִּיַּבַּאן לִי מֻכְתַלְפִּיף תַּמָּאמָאן, כִּתְקַּדַּאר אִלָּא בְּלַבְּרוּגְרָאמָה מַאְשִי בְּאִחְסַאס זַאטִי.